أنا بعتقد إن الشعر ليه علاقة قوية مرتبط بشكل كبير بالعصر الحديث ليش؟ لإنه علي الرغم من التكنولوچيا ووسائل التقدم وسائل التواصل الاجتماعي إن الناس ما-ما زالوا يهتمون بالشعر، مازالوا يكتبون الشعر والقصايد في المناسبات الكبيرة ، واحيانا هذا القصايد بتتحول لأغاني وموسيقى ف الشعر مازال چزء متچزء من المچتمع والعصر الحديث.